कुछ छिपे हुए फल और सब्जियों के बारे में बताऊं तो, सब्जियों में जैसे ब्रोकली है, जिसे आज भी बहुत लोग नहीं जानते। और फल की बात करें तो कीवी, अंगूर, अनानास, ये सब लाभकारी फल हैं।